Marka të tjera përfshijndë Kia, Lexus, Infiniti, Tesla, Land Rover, Jeep, Mazda, Fiat, Volvo, e Porsche. Ktò marka ofrojndë një larmi të mjeteve, nga berline sportive deri te SUV-të luksoze.